ʻO ka mea e pōha ai ma koʻu poʻo, e pili ana ka helu ʻumikumakahi a launa ʻia me iaʻu, ʻo ia no ka helu a koʻu keiki hanau nā no kona kime ʻoia no kona helu ke paʻani ʻoia i ka pōpeku a ua koho ʻoia i kela helu no ka mea mamake ʻoia i kela helu a he launa ia me iaʻu.